السفر للفظاء يكون تجربة لا تُنسى، وأحب أكون جزء من شيء عظيم مثل استكشاف الكون، أود إني أتعلم عن الكواكب والنجوم عن جرب، وأشوف كيف تكون الحياة هناك، يمكن تكون تجربة تجعل الشخص يعيد النظر في الكثير من الأشياء في حياته، وإنه يجدّر جمال الأرظ أكثر من أول.